Raha nisy aminy ñy tantarany Hôlôndey: Aly aminy ñy fahaleovantena taminy ñy tao valo amby enimpolo no dimanjato sy arivo, ka hatr'aminy aminy ñy tao valo amby efapolo no eninjato no ñ'arivo, nitariky fahaleovantena ñy faritsy Hôlôndia aminy ñ'Esipaiñe, <shushes> ñ'antony ñ'aly, ñy fanjakazakany panjaka Esipaiñôly Filipo faha roe, noho ñy fampilira ñy hetra mavesatsy, nanaovany ñy famoreta arapivavaha nanohitsy gny protestant.